أنا أشجع صديقي إنه يجرب من الأطعمة الصحية، يعني يجرب يسوي حلوى صحية مثل كعك بالشوفان والموز، بعدين بجترح عليه يخصص يوم في الأسبوع يأكل فيه الحلويات، بس مع الاحتفاظ بالكمية جليلة، أيضًا، أذكره إن شرب الماء بكميات كافية يمكن أن يجلل من رغبة تناول السكر؛ لأنه مرات يكون الجفاف هو السبب.